No gn'ahndro izy io may da mirekitsy agnaty lapoaly. Gny fomba hanasà gny lapoaly igny, hagnamora anazy da tsotra. Maka hanao lamba na chiffon na éponge asia savony da diovy amin'igny izy. Voalohany aloha asia savony agnatiny ao, na io vovo savony na io vongany fa izy misy ranondranony igny da mipetaky agnatiny ao. Kikisa amizay amy gny fedepera. De nofa mikiky izy madio da amin'igny amizay sasà savony miaraky amy gn'éponge.